Pues yë ëjt's dun nyaj xa'ajpyë amaxa'an am cepillo juë ëjt's yën wayn yaj tët's pujpyë ëjt's yëyë ëjt's dun na wayn.